صعب أجول إن الآلات ستملك مشاعر مثل الإنسان، المشاعر مرتبطة بالتجارب الإنسانية، والعواطف، والمواجف اللي نخوضها كل يوم، و الآلات تعالج البيانات فجط رغم إن تطور الذكاء الإصطناعي أصبح مهولًا، و لكن يبقي الفهم العميج للمشاعر يبقى بعيد عنهم.